ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონება არი ტელეფონი

ჩემი საყვარელი დღესასწაულია ახალი წელი რადგან დიდი ხნის უნახავი მეგობრები და ნათესავები ვიკრიბებით ვერთობით და კარგ დროს ვატარებთ ერთად.

ჩემი აზრით აქტიური დასვენება არის ფეხით სიარული სეირნობა ლაშქრობაზე წასვლა და ძალიან მიყვარს ნადირობა

თავისუფალი დრო რომ მქონდეს მე ავირჩევდი ჩემი ჰობისთვის ლანდშაფტის დიაინს

კარგი მეზობლობისათვის მნიშვნელოვანია ერთმანეთზე ზრუნვა, ერთმანეთის მიმართ ყურადრებით ყოფნა, ჩემი აზრით კარგი მეზობლობის ნიშანია როდესაც საჭმელს გააკეთებ პირველად მეზობელს მიუკითხავ.

ბედნიერება არის ყველა ჩემს ირგვლივ მყოფი ადამიანების ჯამრთელობა

ცის სწრაფი გავრცელება

ყველაზე მეტად მიყვარს ჭადრაკი

ტექნოლოგიების განვითარება იწვევს სწრაფ-სწრაფ ცვალებადობას სამყაროში

გამბედაობა საკუთარი გონების და გულის კარნახით მოქმედების უნარია, როცა შესაძლებელია შენი ქმედება სასარგებლო იყოს სხვისთვის, მაგრამ შენ დაგაზარალოს.

ლამაზი დეკორატიული ნივთი არის ცემი შვილის მიერ შექმნილი ნახატი.

ბოტანიკურ ბაღში წავიყვანე სადამრიგებლო კლასი და ჩავატარებ გაკვეთილი

ჩემთვის ბედნიერება არის როცა ჯანმრთელი ვარ

ყველაზე ცნობილი ისტორიული ადგილი არის საქართველოში კახეთი

სიამოვნებით ვისწავლიდი ისტორიას და ფიზიკას

დასავლეთ საქართველოში, წყალტუბოში, არის მოღრუბლულობა და წვიმს

სიამოვნებით ვუსმენ კლასიკურ მუსიკას

თანამედროვე ტექნოლოგიები აახლოებს ადამიანებს

ჩოხა არსებობს საქართველოში ტრადიციული სამოსი

ყველაზე მეტად მომწონს ზამთარი, თოვლი ძალიან მიყვარს

ახალი წელს წელს გვაქვს ტრადიცია, აუცილებლად ყველა ოჯახში უნდა იყოს ჩიჩილაკი, ეს არის თხილის ხისგან დამზადებული პატარა ხე

რომელი წიგნის წაკითხვას ურჩევდით მეგობარს?

დღეს ჩვენს მხარეში მოღრუბლული ამინდია.

საზოგადეობისათვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს თითოეული პიროვნების განვითარება, პიროვნების განვითარების ერთ-ერთი საფუძველი კი განათლებაა.

მისაწვდომია სამარშრუტო ტაქსები, შუქი, ავტომანქანები.

სოციალური მედია აზრის თავისუფლად გამოხატვის საშუალებას იძლევა.

ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული გაკვეთილი არსებითად ცვლის პიროვნების განვითარებას, ეს არის დაცემაც და ფეხზე წამოდგომაც.

ბედნიერება, პროფესიული განვითარება და ის სიყვარული რომლითაც საზოგადოებაში არსებობ.

ჩემთვის განსაკუთრებულია პირველ სართულზე ქუთაისის ერთ-ერთ უბანში ბინა, სადაც დავიბადე, გავიზარდე და ყველაზე ფერად სიზმრებს სწორედ იქ ვხედავ, იმ ადგილას.

ბავშვობაში დაბრუნებას

ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ფეხბურთის ყურებაა.

მეგობრობის საფუძველი საერთო ღირებულებებია.

ტრადიციული სამოსი საქართველოში ჩოხა-ახალუხია.

შემოსავლების დაზოგვას ვახერხებ ფინანსების სწორად გადანაწილებით.

ტექნოლოგიას ყველაზე ხშირად საგაკვეთილო პროცესის მრავალფეროვნებისთვის ვიყენებ.

ძალიან მიყვარს ლიტერატურა, განსაკუთრებით პოეზია.

მობილური ტელეფონების მთავარი უპირატესობა ალბათ სიმსუბუქე.

განათლება საზოგადოების წინსვლისა და განვითარების საშუალებაა.

მუსიკა ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილია, ზოგადად ქართული პოეზია უბრალოდ კი არ იწერებოდა, იმღერებოდა. ვაჟა წერს: დავუკრავ ჭვარტლიან ჩონგურს.

ჩვენს სოფელში იმართება პოეზიის საღამოები, მუსიკალური მუსიკალური შეხვედრები, პერფომანსები.

წინ ფაიფურის საყვავილე მიდევს, ოდნავ გამოყვანილი, ფერთა გამით.

აქტიურად ქალაქგარეთ ვისვენებ, მამაპისეულ კარმიდამოში, სარეველა ბალახებს ვთხრი, ყვავილებს ვუფხვიერებ მიწას, მიწასთან ურთიერთობა სხვა სიამოვნებაა.

პასიური დასვენება ზარმაცი ადამიანის თვისებაა. ალბათ ტახტზე წამოგორებული რომ თვლემს და გასცქერის არემარეს.

ბავშვებს ამჟამად ტექნოლოგიური თამაშები უფრო მოსწონთ.

საზოგადოება ზრუნავს ხანდაზმულებზე იმ ქველმოქმედებით და უამრავი მოხუცთა სახლის შექმნით, სადაც მათ ნამდვილად არ აკლიათ ზრუნვა.

ოცდამეერთე საუკუნეში ყველაფერი სწრაფად ვითარდება და სამყაროც, ბუნებრივია, ასევე სწრაფად იცვლება.

ადამიანებში ყველაზე მეტად ერთგულებას ვაფასებ.

ჩემთვის ინტერნეტი არის სიახლეებთან წვდომის სასუალება.

ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით გავრცელდა ბარათებით გადახდა.